Teatr yoki opera orasida men teatrga borishni afzal koʻraman. Chunki dramatik asarlar va jonli aktyorlar meni qiziqtiradi. Shu sababdan teatrga borish menga operaga borishdan ko'ra ko'proq afzal.